. Úsùñ ádé ùsùñ ígwá, ùsùñ ígwá ádé ákemimá ñdiá ñkáná dé ásé ñtié ñyíen ùrùd, ánnó ñyíen álùlù, ákpùwù ùbéné áwídé ñchóñ-ñchóñ náñá ábéné ké mmádiá ányé mmá, sá ñtáhá álá ñsinné k’ídém ñtòm ámì ñyié ùdob k’isòñ, ányésín ámì mmá ányé. Émáíkí wùkó ányé k’ikós ìmmá, étítié ékwói ányé émmá ùkédùkéd émmá, ékònò ányé élóñ ké ñwùóñ. Úsén ítá ámá kéfùró, ányé ámáná ámém ésiò ányé ébén. Éká ítíe ùkók mkpó éké kók émá. ésiòñò ányé ébén éyóñ élí, élílóñ ké mkpó ébén mkpó ékwób, ányé ánádé, ányé ámá ámém ímá, ésiò ányé énám ké mkpó ùjejed, éjéd ányé émá ùkédùkéd émá, elóñ ányé k’ékpád ébób ínuá, mmoñ ámódé ágwó ámá ányé áchád. Émá ékpéké ísí ké ésiò élád étòk mmóñ ésún étád ányé, étád ányé émá ùkedùkéd, émmááá, ébéné étém kíkán, éjùd ányé, éjùd ányé émá, ésiò ésìn k’ùchán, émá ésiò ísín k’ùchán ámí mkpéké ñdiá, mmà kpéké ñdiá, ányé ántié ñyién ùlùd éti-éti, ándòbò ñyién k’ídém, ányédé ákpédi áñwán nné ámì nná ùlibé fíen ñtó áfùwù ñkárá ñyien ùlibé ùtó sádé ányé ántíé ñyién ùlùd, ñdídíá ámì mmá ñkànà ké áfùrú ùgwém ámì ádédé. Ñdídíá mfén ámí mmáhá ñnían dé ád’ùlósí. Émá éká ùlùá íkídéb ùlósí ájìs ítém, ítém ányé, ányémém. Ámá ámém ímá ùkédùkéd élóñ mkpó anyé mómó, ámì ñkésín ékpàñ ñtés ñché, ányé dé ké mkpó sé ekélóñ k’ùlósí ádé ámómó. Étábá ányé ésín k’ùsán ánnó ñyién, ámì ntié ñdiá. Ánámá ñdídíá íbá ámì mmáhá ñkán ádédé k’ùgwém ámì.